<noise> <hesitation> Fomba fiasana telefaonina ndraiky ai <hesitation> amin'ny ankapobe ny telefaony ai <hesitation> natao mbô ifandraisagna zegny hoe ifagnantsôvana de telefaonina io ai arenesagna feo raha ôhatra hoe magnantso ôlo anao na ôlo mariny anao ake na ôlo lavitry tsy hitanao maso igny ai de <hesitation> tratranao antsovina aminà telefaonian fogna <noise> <hesitation> fô izy <hesitation> ino mo ai, <noise> de <hesitation> marobe koa application agatinà telefaony ai de marobe zegny raha afaka atao aminà telefaony arakaraka an'le application agnatiny akao zegny le raha afaka atao amianjy.